mörg af stærstu ríkjum Evrópu lýstu í dag yfir stuðningi við

leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela

forseta frá sveitarstjórnarfólk og íbúar á landsbyggðinni skiptast í tvær fylkingar í afstöðu til veggjalda bæjarstjórar í Bolungarvík og Fjarðabyggð eru ekki fylgjandi gjaldtöku í jarðgöngum sem þegar hafa verið tekin í notkun góð samvinna við stéttarfélög og aðila vinnumarkaðarins er lykilatriði til að tryggja stöðugleika í húsnæðismálum sérstaklega hjá ungu fólki segir félagsmálaráðherra þingmaður Samfylkingar segir

ég held að maður verði bara háður þessu segir meðlimur í samtökunum á Íslandi

skellti sér í heilsubótargöngu í blíðunni í morgun risastórt líkan af tunglinu lýsir upp Hörpu næstu daga í tengslum við

messuna til að minnast þess að fimmtíu ár eru frá því að mannað geimfar lenti á yfirborði tunglsins sextán Evrópuríki meðal annars Svíþjóð Finnland og Þýskaland viðurkenndu í dag leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela forseti Venesúela segist tilbúinn að beita vopnuðum sveitum verði reynt að beita hervaldi til að koma honum frá Austurríki Bretland Danmörk Finnland Frakkland Georgía

Þýskaland Lettland

Lúxemborg Holland Pólland Portúgal Svíþjóð Spánn og Tékkland stjórnvöld í öllum þessum ríkjum tóku í dag afstöðu með

forseta þings Venesúela sem

segist vera réttmætur forseti landsins Evrópusambandið hefur krafist þess að núverandi forseti Venesúela

haldi kosningar og gaf honum frest fram til gærdagsins Evrópuríkin hafa þannig skipað sér í lið með Bandaríkjunum Kanada og

fleiri ríkjum sem styðja

samstaða virðist hins vegar ekki hafa náðst innan Evrópusambandsins sjálfs Trump Bandaríkjaforseti segist ekki útiloka hernaðaraðgerðir gegn stjórn

hefur hafnað kröfum Evrópusambandsins og segist tilbúinn ef hervaldi verði beitt gegn honum kröfum Evrópusambandsins og segist tilbúinn ef hervaldi verði beitt gegn honum hver er grundvöllurinn fyrir þeirri ákvörðun þetta á langan aðdraganda við þekkjum aðstæður í Venesúela þjóðum sem standa okkur næst

bæjarstjórinn í Bolungarvík segir enga stemningu fyrir veggjöldum en forseti bæjarstjórnar á Seyðisfirði er fylgjandi þeim vörubílstjóri keyrir daglega í gegnum alla fyrirhugaða gjaldtökustaði á höfuðborgarsvæðinu umhverfis og samgöngunefndar Alþingis skilaði loks á fimmtudag áliti sínu um samgönguáætlun til fimm ára eitt umdeildasta málið eru veggjöldin sem eiga að fjármagna framkvæmdir veggjöld eru algeng í Skandinavíu og víðar í Evrópu Svíar gera ráð fyrir að innheimta kílómetragjald í stað skatta á bensín og dísil innan áratugar í fyrra keyrðu yfir tvær og hálf milljón um Ísland og vegakerfið ræður ekki við fjöldann á næstu árum er búist við að tekjur ríkisins af eldsneytisgjöldum minnki um allt að helming með fjölgun rafmagnsbíla en hvar stendur til að rukka tillögurnar ná til þriggja samgönguása á Reykjanesbraut þar sem á að tvöfalda veg til Keflavíkurflugvallar á Suðurlandsvegi frá Reykjavík til Selfoss þar sem á að skilja akstursstefnur að og á Vesturlandsvegi frá

Borgarnesi til borgarinnar fram kom í tilkynningu frá Vegagerðinni í dag að breikkun vegarins hefjist í haust og ljúki tvö þúsund tuttugu og tvö eins og til stóð þrátt fyrir tilfærslur á peningum íbúar

í Grundarhverfi á Kjalarnesi og sveitarfélögum á Vesturlandi hafa ítrekað kallað eftir úrbótum hér á Vesturlandsvegi og fjölmörg bílslys hafa orðið hérna á undanförnum árum flestir vilja bæta umferðaröryggi en leiðirnar eru umdeildar við erum að keyra frá Grundartanga og alveg suður á Reykjanes og annars vegar austur á Selfoss og austur fyrir Hvolsvöll þannig að þetta yrðu ansi mörg gjaldhlið á á leiðinni hvað með þá sem

út úr Reykjavík og borga þar af leiðandi

veggjöld á móti þeim sem veggjöld á mörgum stöðum mér finnst vera svo mikið óréttlæti í kringum þetta þá stendur til að innheimta veggjöld í jarðgöngum landsins en ekki liggur fyrir í hvaða göngum eða hversu hátt gjaldið verður á til dæmis að innheimta veggjöld í Bolungarvíkurgöngum sem er eina leiðin á landi til og frá Bolungarvík það þarf engan

þessu þannig að stemningin er nákvæmlega engin við viljum öryggi á vegina og við verðum að taka þátt í því sjálf það er ekki alltaf hægt að heimta allt af ríkinu á Austurlandi eru helst tvenn jarðgöng þar sem kæmi til greina að hefja gjaldtöku Norðfjarðargöng sem voru tekin í notkun tvö þúsund og sautján og Fáskrúðsfjarðargöng sem voru opnið tvö þúsund og fimm þetta er náttúrulega þjóðbrautir í þéttbýli og

ef það ætti að leggja á þau gjald þá væri alveg eins hægt að leggja á þjóðbraut í þéttbýli eins og Miklubrautina eða mannvirki sem þar eru málið horfir öðruvísi við þar sem stórar framkvæmdir bíða

þannig hefur sveitarstjórn Djúpavogs fagnað veggjöldum sem myndu nýtast til að byggja heilsársveg yfir Öxi og Seyðfirðingar vona að veggjöld verði til flýta göngum

útfærslan er lykilatriði og þá erum við að tala um upphæðina og að þessi skattur eigi að renna allur til stórra samgönguframkvæmda sem hafa beðið lengi er fyrirhugað að afgreiðslu þessa máls lokinni mun samgönguráðherra vonandi í lok þessa mánaðar eða

bjartsýnn á að þetta fari í gegn ég

tiltekin göng eins og í Bolungarvík samgönguáætlun verður tekin fyrir á

eftirhrunsáranna sagði þingmaður Samfylkingarinnar á Alþingi í dag í umræðu um húsnæðisvanda ungs fólks félagsmálaráðherra segir að góð samvinna við stéttarfélög og aðila vinnumarkaðarins sé lykilatriði til að tryggja stöðugleika í húsnæðismálum það er kunnara en frá þurfi að segja að vandi ungs fólks á húsnæðismarkaði er stór á sama tíma og ungt fólk er að stofna fjölskyldu ljúka námi og borga af námslánum eru íbúðarkaup í mörgum tilvikum nánast óyfirstíganleg þessi vandi var

ræddur á Alþingi í dag að frumkvæði Guðmundar Andra Thorssonar sem benti á að um þessar mundir búi um fjörutíu og fimm prósent fólks á aldrinum átján til tuttugu og níu ára í foreldrahúsum þetta unga fólk nær ekki að safna fyrir útborgun í íbúð því tekjurnar gefa ekki svigrúm fyrir sparnað á sama tíma og leiguverð fer hækkandi þar að auki hefur húsnæðisverð hækkað sífellt umfram kaupmátt sem gerir það

að verkum að upphæðin sem þarf til að fá húsnæðislán hjá bönkunum hækkar sífellt

hefur breyst í eftirhrunsáranna Guðmundur Andri beindi máli sínu til félagsmálaráðherra sem tók undir að það væri erfiðara fyrir ungt fólk að fara út á húsnæðismarkaðinn en áður samhljómur var meðal þingmanna um að þennan mikla vanda verði að leysa og í því samhengi bent

á krónuna okurvexti og verðtryggingu og það var kallað eftir frekari aðgerðum stjórnvalda ríkisstjórnin hefur sagt það í húsnæðismálum líkt og í fleiri stórum málum þá viljum við eiga gott samstarf og samvinnu við stéttarfélögin og

aðila vinnumarkaðar um frekari þróun húsnæðiskerfisins vegna þess að ég er sannfærður um að takist okkur að taka á þessum stóru málum þá mun okkur takast að

ná hér stöðugleika í húsnæðismálum án þess að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru háttvirtur þingmaður Guðmundur Andri Thorsson sjö sveitarfélög eru að hefja tilraunaverkefni á vegum Íbúðalánasjóðs um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Dalabyggð á að stofna leigufélag en í Hörgársveit kemur til greina að breyta heimavist í leiguhúsnæði Dalabyggð er eitt sjö sveitarfélaga sem tekur þátt í tilraunaverkefni um

á landsbyggðinni hér í Búðardal eins og víðar hefur orðið stöðnun á húsnæðismarkaðnum við

setja á fót húsnæðissamvinnufélag til að bregðast við skorti á leiguíbúðum samhliða verkefninu

velta setjast að á stöðum eins og í Dalabyggð það kemur þú hefur kannski möguleika á að kaupa eign en

tilbúið til þess í fyrstu atrennu Kristján sér verkefnið sem leið til að kortleggja þær breytingar sem þörf er á til að koma til móts við stöðuna á landsbyggðinni en aðallega snýst þetta

að koma ákveðinni hreyfingu á hlutina í Hörgársveit er staðan að sumu leyti önnur og ef til vill skárri því hér er að lifna yfir markaðnum eftir langvarandi húsnæðisskort á Lónsbakka í næsta nágrenni Akureyrar eru

því að byggja níutíu íbúðir á næstu árum nota á tilraunaverkefnið til uppbyggingar á öðrum og kaldari svæðum til dæmis á Hjalteyri þar sem búa um fimmtíu manns á Hjalteyri erum við tilbúin með skipulag fyrir þónokkuð mörg einbýlishús við höfum jafnvel hug á því að endurskoða það skipulag og setja þá

upp húsnæði þá er í myndinni að breyta gömlu heimavistinni við Þelamerkurskóla sem hefur staðið auð í

nokkur ár í tíu íbúðir hér eigum við hús sem vissulega þarf lagfæringar

en gæti alveg fallið vel inn í það að gera hér smærri íbúðir þetta er geysilega fallegur staður

stutt í þéttbýlið og og sundlaug í bakgarðinum björgunarlið á Ítalíu hélt í dag áfram leit að skíðamanni sem lenti í snjóflóði í fyrradag nálægt

þrír félagar hans hafa þegar fundist látnir tveir Frakkar og tveir Bretar voru í þessum hópi sem hafði farið út af

þegar snjóflóðið féll á er eitt af þekktustu skíðasvæðum Ítalíu það skiptir miklu máli að hreyfa sig maður verður hraustur af því og það bætir

skellti sér í gönguferð í morgun strákar viljið

mannbrodda þú ætlar að vera almennilega búinn í þessa göngu vera skynsamur já ég ætla ekki að detta og brjóta hálsinn á mér þetta eru Specialisterne á Íslandi búnir að vera starfandi frá miðju árinu tvö þúsund og ellefu byggt á danskri hugmyndafræði gengur út á að virkja einstaklinga á

og svo bætist við liðsauki í gönguna

þú ert bara mættur í göngu já hreyfing er góð fyrir sál og líkama ef maður hefur tíma heyrðu þá bara örkum við hérna af stað frábært það er fullt af fólki sem vantar stuðning fólk sem er í svipaðri stöðu ert þú búinn að vera að labba á hverjum degi ég labba á hverjum einasta degi

sér fersku lofti já það skiptir mjög miklu máli að hreyfa sig maður verður hraustur af því og bætir svolítið geðið

geðið já líka það gerir það heyrðu er svo bara aftur á morgun út að ganga ja hver veit nema maður stökkvi og fái sér smá göngutúr eftir þetta þetta var svo frískandi ég held að maður verði bara háður þessu og við sjáum meira af forsetanum í

Guðni til okkar í Kastljósið ásamt Bryndísi Björk Ásgeirsdóttur dósent við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík hún er að hleypa stórri rannsókn af stokkunum um geðheilsu Íslendinga og Guðni er verndari verkefnisins búist er við að á annað hundrað þúsund manns sæki messu Frans páfa á morgun í borginni Abu

Frans er fyrsti páfinn í sögu kaþólsku kirkjunnar sem fer í opinbera heimsókn á

á uppruna sinn páfinn hittir í dag ýmsa trúarleiðtoga á svæðinu og kemur fram með þeim opinberlega gestir Hörpu fengu að baða sig í tunglsljósi í dag þegar kveikt var á listaverkinu

sett upp í tengslum við UT messuna sem hefst formlega á föstudag búist er við allt fimmtán þúsund gestum á

sem haldin verður í tengslum við ráðstefnuna en þetta er er í níunda sinn sem hún er haldin Höskuldur Kári Schram fréttamaður er í Hörpu já og hér fyrir aftan mig er þetta magnaða verk

fimmtíu ár frá því að fyrsti maður steig á tunglið

ráðstefna fyrir tölvufólk á

sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins New England Patriots varð í gærkvöld n f l meistari í ruðningi í sjötta sinn þegar liðið vann Los Angeles

varð um leið sigursælasti leikmaður í sögu deildarinnar en aldrei hafa jafn fá stig verið skoruð í úrslitaleik n f l og Grindavík vann mikilvægan sigur á Tindastóli í úrvalsdeild karla í körfubolta í gærkvöld íslensk stjórnvöld lýstu í kvöld yfir stuðningi við

leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela rétt eins og hátt í tuttugu önnur Evrópuríki gerðu í dag Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir mikilvægt að þar

verði haldnar kosningar sem fyrst sveitarstjórnarfólk og íbúar á landsbyggðinni skiptast í tvær fylkingar í afstöðu til veggjalda bæjarstjórar í Bolungarvík og Fjarðabyggð eru ekki fylgjandi gjaldtöku í jarðgöngum sem þegar hafa verið tekin í notkun góð samvinna við stéttarfélög og aðila vinnumarkaðarins er lykilatriði til að tryggja stöðugleika í húsnæðismálum sérstaklega hjá ungu fólki segir félagsmálaráðherra þingmaður Samfylkingar segir ég held að maður verði bara háður þessu segir meðlimur í samtökunum á Íslandi hópur fólks á

skellti sér í heilsubótargöngu í blíðunni í morgun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

en við sjáumst klukkan tíu